Laha gn'amiko manokana aloha, zavoka io tsy ketrehy io amiko at- aminay atiky fa hany amin'izy masaky iny, izy masaky iny. Na i masak'ampotony, na i navotroky zay fa tsy hoe ketrehy afangaro amy hany. Mbo tsy nahita anizay ndraiky aloha laha manahaky aninakahy. Fa gnamimay atiky, zavoka hany amizao avao na hany asia siramary na hany amy i amizao avao fa tsy niketrehy.